जापान जापाती खुलू वारू देश को वाई तीन रामा आपना। राम राम कोईजे कीनी <hesitation> ती लोग सायू नारा। सायू नारा ओसा कोई कोईने जीपोले राम राम कोई ती घणा। घणा मारू लोग <hesitation> मार गाउं मा जापान। वाड़ो आवलो माडशो ती मुझे काज़ा आवलो कोई सायू। नारा सायू नारा मैं तो बारू डोर गी काई सायू नारा सायू। नारा कोई फिर मास्टर खोटलो ती मास्टर खोटलो कीजी राम। राम कोई है ती मैं इना काज़े राम राम कोई हूँ।